Iilonga yandje iiwanawa tuu paampito dhimwe uuna ngele ngaa puna aantu oyendji mesiku ndyono. ihe hayo ngaa teti iilonga yonkalamwenyo yandje shiikolelela koomvula ndi dhina. Ondina ngaa ondjodhi yoku ka konga ando iilonga yimwe yi vulithe pwaambino. nonando mbino ndeyi panda ngaa pethimbo lyongaashingeyi o- ohandi yi longo ngaa shaashino ohaku tiwa omuwambo okwa tile shampa wa lala ito nando odola yoyene tayiya o rand yoyene tayi ende pooha nombete yoye. onkene omuntu gomulumentu owu hole ngaa ho zimo megumbo toyi wu ka nyangadhale mpeya naampeya wu wathele wo ngaa aa- aakwa aanegumbo lyoye. iyaa. okutya owala ee mopaife ondeyi panda. shaashi kapena we yimwe tandi longo we. no- naantu ngaa mba tatu hatu hatu longo nayo esiku nesiku owuna ngaa okuyi idhidhimikila. Nena pweya gumwe ena omikalo. ngula wa tsakanene nagumwe teya ngaa ena omikalo dhe dhili. uuteku inawu faathana komagumbo. Kehe gumwe megumbo oho zimo ngaa wa lalekwa ngaashi wa lalekwa. ihe ngame shi nda zi megumbo aakuluntu oyati aye mumati ka nyange. ihe kehe shimwe to tsakanene nasho oshaanawa noshiwinayi shi taambako ashike nomukalo ngo tashiya nasho ngweye wu tale kutya otoshi pondola nomukalo guni.